जेवान चड कलरफुल आनी आकर्षक करपा खातीर वेगवेगळी जीवन्त <hesitation> भाजिपालो आनी फ्रूट्स चो वापर करपाचो। थाळी जी असा त विपरीत रंगाची वापरपाची। थाळ्येंन विपरीत रंग वापर्चे। रंगाच्या पॉप खातीर खवपाक योग्य असत त फूल वापर्ची आनी प्रेझेंटेशन करता सगळ्या तऱ्हें विचार करचो।